سویډن د سکاندناویا یو پرمختللی هېواد دی، چیرې چې خلک نظم، برابري او سکون ته ارزښت ورکوي. د "فیکا" دود (قهوه او خبرو وخت) ډېر مهم دی. هغوی طبیعت خوښوي او د چاپېریال ساتنه کوي. د سویډني ډیزاین، میوزیک او فېشن نړیوال شهرت لري.